די אינסעקטן וואס איך ווייס לעבן מיט א קעניגן איז מורישקעס, בינעו און טערמייטס און זיי האבן א קעניגן וואס העלט זיי וואקסן און זאגט זיי וואס צו טון און די איבעריגע ארבעטן פאר איר.